ni sia´yu sukuilla ni kii tityi ni kisá in ntakateri ni ña ni natateri ni siantee ri, ni ntate yá´a kuíí ra ni ni ntiko ri nùù yoso ha´ra ni tyaelu ii´n ni ke´lu takui ni kee ra ni Kuri nu ixta.